Ujë, kafe, qaj, lang portokalli, lang molle, koka kollë, pepsi, fanta, sprajt, birrë, venë e kuqe, venë e bardhë, shampanj, votkë, rum, raki, uzo, viski, mohito, margarita, kapuqino, makijato, ekspreso.